Aminay akagny fanapahana lamba ciseau zahay kôfa hanapaka lamba, hanapaka volo, hein regny raha zany fanapahana raha karazany raha manandreny zany.